Burger ka tean arig elton awina hikre goni tea ashiri weka doma gojusa wida goni mn foky en arige gelka gisr kinge koye kigne en مفرمة log ashrie kir formo kanie emid tereid, فلفل ter wida goon, wida gon ashirikr fa kasha gurber. Wer wer dan. Enin badta fa kir in ariga fa kir argaday nakitan bucha esker.